والله هو اني اكثر شي يعني احب الكلاسيكي بس من الممكن انه اسمع يعني غير الوان من الموسيقى طبعا حسب المود بوكتها اذا جنت فرحانة او زعلانة او يعني رايدة اركص رايدة العب رياضة